e bosa rukam me bhajar tina pandu poda <hesitation> nididi kondeta tiyanya lade. Wada fajera, wada nanghe, nindem wada jemma.